<hesitation> E biby efa nanagnako tamin'ny androm-piaignako a dimy akeo ny isany de nanagna akoho zaho a ,de nanagna piso zaho a, de zaho a managna tortue ko zaho a, de managna kiva zaho a, de zaho ko nanagna martainy.